اه أتمنى إني أكون طلعت برا مصر واشتغلت برا مصر وجبت فلوس كويسة، وارجع بها مصر مرة ثانية واشتغل هنا في مصر وأتزوج يعني إن شاالل وأكون رجل صالح يعني إن شاء الله رب العالمين ما أكون واحد مو كويس مثل ما أنا الحين أكون إنسان كويس صالح كذا، اعتمدت على نفسي في الحياة وأحقق كل الأشياء اللي أبغاها، وأكون خلصت كلية هندسة.